די שנעלסטע חיות זענען טשיטאס, און הערשן זענען אויך שנעל אבער נישט אזוי שנעל. די שנעל- די שטאטע חיה ווייסן אונז אלע איז א טשערעפאכע און א סנעיל.